बिल्ली छ वो अपर मालिका की प्रति प्रेम कई तरीकों से जतन छ जने की वो अपर मालिका देखि क गला लगदी, शरीर से अपरू शरीर रगड़ दी और आस पास घूमी के भी वो अपडु प्यार जतन छन।